Ngugube he mmegesi hentele nɓab billi ma a liitini ma wi ammegstiwi, liitini ma wi ma wi ammegti nɓab billi ma. Hi ma fana gí ngi bfeere ma nyayi, ginbiiŧa gilli ma gii súum, bari bijaa ma húri yaa liiti willi ma ammegesti nɓab billi ma. Agí ngi bfeere ma anyaa aliitini ma, wi ma ammegesti nɓab billi ma. Hina ngugubi he, ngi bfeere, ngi ɓalti billi ma, <hesitation> wee tínga hala ma agíni, anriŋ jala haji ma. We gí yaa <hesitation> mada yaa giduuŋ gilli ma, gini hódni ma, <hesitation> hande wa angegegi. Wee tínga nyaa be nda agaŧ mo hala, atinan riŋi jala haji ma. Angi gee njal mo biiŧa be yaa, agarfati garfate liitini ma, handamba nga anŧidni gaŧ, anan húri yaa handommu anŧida yaata haji ma, mbolo fɓabte fi nraama, hódi raama yaa haji ma, wee tíng.